Raha ny hevitro mikasika ny isan'ny fiteny misy eto amin'izao tontolo izao, de mety eo amin'ny hoe arivo eo, mety hoe arivo ny isan'ny karazana fiteny zany satria misy ao amin'ny firenena ray mety misy fiteny maromaro ampiasaina ao amin'ny firenena anakiray fotsiny, na ohatra hoe fitenim-paritra ohatra zao ny teto Madagasikara de isakiny faritra de misy sam- fahasamihafana amin'ny fiteny, dikanzay mety misy eo amin'ny arivo eoeo ny fiteny misy eto amzao tontolo izao.